نمشي للسينما وحدي، نجم <hesitation> نتفرج عالفيلم وحدي لأني ن- نركز برشا في <hesitation> الفيلم، ونشوف التفاصيل و- ونحب نعرف ال- الأحداث متاعو، أما ال- الفطور ولا الغدا ما نحبش ن- نقعد وحدي بصراحه، نحسها حاجه كبي وحزينه، نحب شكون معايا هاكا باش نحكي وكذا ونعديو الوقت، لكن السينما عادي نجم نمشي نتفرج على فيلم بوحدي، ما ثما حتى مشكل عادي.